शादी करे खातिर कउनो स्थिति के बारे में और आर्थिक और व्यवहारिक स्थिति के बारे में जानल बहुत जरूरी होला और एहो जानल जरूरी होला कि एक लड़की के देखले के नजरिया ओ आदमी के कैसन बा। <hesitation> ओ आदमी के व्यवहार छोट और बड़ा के प्रति कैसन बा, ए कुल जानी के ओकर व्यक्तित्व के पता लगावल जा सकला। और आजकल ते एहो जानल जरूरी होला कि लड़िका कहीं कउनो प्रकार के नसा ते नहि करेला। काहे से कि नशा <noise> पारिवारिक जीवन के नष्ट कई देला <noise> और आजकल <noise> शादी टूटल के अधिकतर कारण नशा बा। एहि नाते ओकर गुण अवगुण के बारे में जानल बहुत ही जरूरी होला। एहि नाते शादी कइले से पहिले लड़की और लड़िका दुनो <hesitation> के एक दूसरे के बारे में बढ़िया से जानकारी ले लेवेके चाही <hesitation> एसे वैवाहिक जीवन सुखमय बीती।